إذا كان عندي خيار بين العمل خمس أيام في الإسبوع لمدة ثلاث ساعات، أو يوم واحد في الإسبوع لمدة خمسة عشر ساعة، أعتقد بفضل الخيار الاول، السبب إنه العمل على مدار خمسة أيام ولو الوقت قصير بيخلي عندي وقت كافي للراحة والإهتمام بالأنشطة الشخصية، أو بينما العمل يوم واحد فقط لمدة طويلة، بيكون مرهق خاصة مع طول ساعات العمل بيأثر على صحتي وحياتي الاجتماعية.